Ny fiteny frantsay zany da anisan'ny fiteny amesain'nizapo tontolo izao da io zany volohan'ny harendreony literatioran'ndreo koa da herendreo koa io.